Chotinye kochoronok somok choto somok ko keng'alali. Kengalalchinigei aketepekei kela kiteptoi anoo ing sopeti aketepekei makutik. Chepo kila ketoreti kei kepwatii akele kia kilyaa sigecheng kenyoru sopet en ne neneyalu iis eng atepet. Oleteptoi piik, ketepsotii aketepekei kongetepekei kenyoru, makutik akeyai sopet nekararan amuu kikonigei keng'alalchinigei akekere kele toos. Unai ng'alechu kokikochi kei, sokopit ko koyai chitukul, akoker kole sapet nekipendii ketakchinikei ko sapet nekararani ako sapet nenyalu ek.